<noise> Lafa <noise> tonga a Russie agny <noise> da mila <noise> ahenja avao gny tagna, <noise> tsy mahazo mikopakopaky satria zay gny fombandreo. Manaraky an'izay, lafa tafiditsy atragno da ts <noise> tsy miala kiraro satria ny vahiny tsy maintsy mana kirarony avao amin'ny <noise> fahalala-pomba <noise> sy n fombandreo.